איך ווייס נישט אויב ס'איז דא א עסן וואס מ'גלייבט אז ס'קען מאכן מ'זאל ווערן בעסער, אבער איך ווייס אז מייערן זענען גוט פאר די אויגן, איך ווייס נישט אויב ס'איז גוט צו זעהן בעסער, אדער ס'שטארקט די אויגן אז ס'זאל האבן מער כח אדער איך ווייס נישט וואס, איך ווייס אבער אויך אז מ'זאגט אז ס'מאכט די אויגן זאל שיינען, - אבער ס'קען זיין ס'איז מייערן וואס ס'מאכט די אויגן זעהן בעסער.